كثير كثير، حتى إنه ما أحسب يعني أصحى الصبح كذا أمسك الجوال إيش؟ وأنا أسوي أطبخ أمسك الجوال، أنا أكلم حدا أمسك الجوال لين خلنا نجول لو كل مرة أمسك فيها يعني مو مو الفترة اللي هي طويلة على بعضها، لابس مرة أتركه وأرجع أمسكه مرة ثانية، خلنا نقول شي خمسين مرة باليوم مثلاً.